Aja kiti. hora si que ña kiti hoga, lijero xakoa yó ngu, ho o on. tinayó, tinayó chí va anreti veeyó ha yiantí, a reti una ha a an. tatu yata veoyó, ta ha a an. kitijan ngu kiti nre vaga ñaxó, datu ho o on. ti nrodo yó vani hora na tu tá, ne nrikiva tá xa xhitati, na na konao xhí xa nguan tu vini.